Ман асосан се навъи равған истифода мебарам: равғани офтобпараст, равғани зайтун ва равғани зағир. Равғани офтобпарастро барои тафсондан ва пухтани хӯрокҳои ҳаррӯза мегирам. Равғани зайтунро дар салатҳо ва хӯрокҳои сабук истифода мебарам. Равғани зағирро кам кам ба ғизоҳои парҳезӣ илова мекунам.